U giallu ë një kullurë çë më bun të pincar dritën, diallin, lulet, certi lule per esempiu, të verdhin e ves. <laughs>